هل تفضل فقدان بصرك أم فقدان سمعك؟ ولماذا؟ بفضّل أكون فاقد للسمع البصر هو اللي يساعدك تشوف العالم من حولك، وتشوف أهل بيتك وأصحابك، وتقدر تستمتع بالمشاهد الطبيعية، أما السمع، حتى لو فقدته، تقدر تعوّضه بطرق ثانية، مثل القراءة و الكتابة أو استخدام الإشارات البصر ما تقدر تعوّضه بشي، هو أساس في حياتك اليومية